ما أعتقد أنه شخصية تاريخية واحدة راح تكفينى، إننا لآزم نحكى على التخصصات اللى أبى أقابلها أول شى، مين راح اقابل من الشخصيات العلمية عندى لستة طويلة، مين راح أقابل من الشخصيات السياسية، الشخصيات الفنية، لكن تحكينى عن شخصية تاريخية واحدة، لا ما أظن راح تكفينى أبى زيادة بعد.